Milina fanasan-damba, milina fanasana lamba, arotsaka ao ilay lamba izany dia iny efa misy rano mandeha automatique ao anatiny asianao ranon-tsavony na vovon-tsavony dia mihodina ao ilay machine dia sasany iny lamba iny dia sady manakobana izy sns dia mandray vita fotsiny ianao avy eo, tonga izy dia mijanona rehefa vita ilay lamba